لازم يكون عنده سمارت جول، وش يعني سمارت جول؟ أنه <hesitation> يقول أنا أبي يوفر مصاري وخلاص، لا أنا بدي أوفر مبلغ قيمته كذا في مدة زمنية جت كذا، <hesitation> لما هو لسا بتشوف المصاري هذي، بده يوفرهم عشان يشتري هذا الشيء بس.